Kpaio sanyi mmanva onor bhaa rikpe mina se ohap unyi okpoho gwen gwen bhoba gwen gwen obababho kwen kwen reje sa rapin mhin yar ranub ranu obho ranu obhorayen kwenkwen fan sanyina nren bhanai kwenkwen san reb bhanai semya ya ra ooo bhanor bhohabhan pa ndan ya nse bha habho nyar nse bha tirio nya sebha horio nya nseba bha wi, kwenkwen nsebha mkpani nse uzumuton, nse bho mba kwen kwen nnayina okpo ekpere gwo gba gba bharanu sin kwen kwen eh san sebha a ahap sanji hizon hiva hizon hitar mpa hotam okpoh gwen humo bar ntotobha gwe itor itaro gwenjen humo ado ozar guenjen ahumo asimovon gwenjen ava ase bhor so rani ere ze mma eta etomajere kwen kwen somtime Nvaa nva ikpaio mme bhare hor. Mmame humo mme sanme mba ndan pa bheto nda nyar nyar nse udee nse bho seh nya njimmo nya njimor reje sare pin okpo gwa nna danyina re ntotobha gwe ito itar guenjene nsemo gwe jene nsemo nhumo ndor ozaro nvana bhanai bho nsi bhoven a’osi gwen ose bhaa okpo ado unwe gwem ose bhannemm gwem ose bha okpor igor sora bha ozare okpoho oro nabhere onyidor bhoven a’ogi mme sio kwen kwen ayar bha from monde tutu reje a’hifume to bha ova eriri mmo sebha reje a’kpirizuma bha ova eriri ora nnene aru ere tarna okpo odo se esoo eseo eseo eseo so fune akpare refame ahumo akpare re fane ahumo akpare refane soji ozare sa hokpem okpo gwa sa se bha done aru ava gwe sava gwe aru ava ozar atan Sava hoza sa tan okpo gwo kubha done ava afibho are ova ozaro ada tama ozi zia eɨoma ayar asemo ayar asemo ayar asemo ase ohabho ntora ova ozare kpam kpam sa pa ohabh ase itiri ase nyan kwarate oraa gwo viravivio ntora ova ozare kpam kpam sa pa ase mma fene odo fune opaca eeh ranu sino opa ranu sin arataro satoto gwe ito itaro avah osebho gwem osenro gwen osemo sorani ese re zen eme nu etoma jеmо bharikреmо a dogwe ke yar ijin a herehere mmor so ra ikpaimo gwen gwen arara ze abare eeh regora rosaa mma sebhada do ofi ogummo or avine se ava fibho regora sa rozan ada yen okpo areb ovaio areb avana bhanai ava eh eh rejereje savana bhanai rejereje avana bhanai mmoso sebho kwen kwen ayara, yea ikpaiaya oza kwe re mmogbaa ihu- hun obhorayen Ihuhun obhona taro ihuhun obhonitaro nziaru ada va ozar atano ada re hodudu mmo so sebho mmosesebho tutu robhen rozano tutu robhen sene rodudu ada rohobhara mmoso sebho sesi bhoven bha ozare afenana fese nanree for a okpo ere humo ereb sora bhahozare ehumo esi bhoven eze esemmo ezizia efoma ohumodo osemo ohumo do osemo sora bha hozare ezen mme esi bhoveno